Tuwala zwake ke ba hana zwe zwakah zu tuwala warta, ein ma tweede mila a warteh, be ne hama'a ein ma kutur sheinwuyi ein kwamnyaka, ara dami ar ma fra shokulamu a warthena? Ein ba ar bu warta haga na en ba nyulgin yi kelau-kelau be ba ze ba nulgin nab dinyi nab zine ga, beke bu wartha thamna a shau gananu ein mwarah ein mwarah wane-wane, wartha tham nah ma dee nye de hagan tetauralayina ga, wartha tham na ma dinye de hagin kakaunya ye ma zama fah ma tuwana kimninam dimnaga, be ke amna a dau yir ye ma zika nama wara ar ke shwake mo, hana zike ben kwamnyaka ben yal halau ben shi sheinwawaye, haga nab shim sheinwuwa a yir tawega aiyo, ama na yu hama shi sheinwawa a yiriye ke shwajike muna, shim nere en yiri yamna hana zikah ki ein yiriyamna haganau zike gana, ma fin yawa shumaki gananu amna da ma fa lele. Ni mwara a ein ha warte wane-wane nyina gwal yambawa dunye ein yura yamna yir ye yi yambawa dunye. Dawe beke shwake mo <hesitation> murde kezir wartha har en nyima ya anje, me zigee nya dwamna gadah, ar me wun me du jalam halun ko me du tum wun me zuke warte nabu ma du shamu zwaba ba ze wartha, a mu ma wun ma zuke nyi dah, ara za zirem shishibodah ara kuthera sundigawa am bara ye nyo a nyina amna ar bah turu bu damana ma zika na ze warthe da kutur sheinwa muwu milyelamo, kutir sheinwamu milyeiamo nam shim na ye ma zee na yalewu yam nana, kwabawa mwamdirtha gwajuta, tee kwa... Na ma washiwa warke de nam washeinwa na yeriye ma yaliwa yam nana, ne ja'a ye hamu chukwule, gwajutha taye hamu chokule, gan juwa aye hamu chokule, nam shimna yereyamna sheinwawa ye we a windewa bu sho, na'a ein a maha hana nagina bu sho ar ana du mo sho ar a zede shi gananu ein ye na zikah a azu bah fideh armo haga nam zike ga bike be amna nyina ar na tura ta mazikah nama zah wark... makuter sheihamuwa mu mile. Shebawawe hana tame na, a to merah be ke gwal a yina na, bike enbe, en ke shur jike yeri yamuna a shumde shiwawamu ar mu ma shinda shenwawe ye ar yasho wajea showa yuran tammonah, zwaba baje ashow, na dwa in kune bike showma ma shur yakale nab jar shwa'a yakele sur susuma zwaba bamna ba dwa ba mara, ta be kan du kurewa wanyeb shomu wanye nab zebe nah zebe, en kurewa wanye buke showma wanye nab zebe nab, na amna a tamde jimmanye wane wane bo zabe zin deke a shwa warwe wabo, a wuna ne shinga zumkah warthe ma shim juka ar abah a gana nu in ha a warthe gada, warke kamna a yuran shwaku firalanye za'a am niga shwaku firala ya showa wamu jike yerah ya mu, na zwabba bamu, a yura, a yuwagin hama we shiba ba dwe de be mareni ga en ka shir tama ke yeriyamo na zwabba bamo ma turah na ke sur, ka jar shwa'a yakale, chamu shwaba, ba yilwa be dwe da. Yambawa duninye jewo yir ye ke shwa ke muna ar me tina yawa na, kwamnyaka yambawa duniye hana no walwa dake ana nigem na en ma zikana, mo wara yirwa adake ke shwu ke muna hagin shaku firala nye a nyel zawe da waji ama bike tame sha yire yamnah me shime be in hanzikena me sheme ma am arme shigaba <to> ar amnah nyi dake ar ba aje yurah shwaku firalna, me she yerye ma zikena na--na ka shwa jike mu ni de, mu mah shima en ma na gindira shwawamu na gahnanu ee nyel wawe ba mu warwu yeri yamaa de bake shwanishwa'a ke tuwa na gananu shimdike cube nyina hana zirwo yashoo hamo a shwa warwe na, enbe hana jangean shwa warwe na, yi a mukerah nere en ma zikegana mo mu mukerah e ye haginan zike gana. A hallauwe we ke zirwarka ke yire yamu, ke a shwo kou ke gwal yambawa chini en nige ji yasho tammo, jike yeriyamo. Na tamdiba nye nab marah, zwaba bamu eingh bah dur kah zir dekkinah na kutha bu na tamdiba nye. Be zida halawawe aziwe bo be zirah warkena dah kuta bo be mara, a shoyawa bu za nahba zan dike, beke einbe, na tuta wartha shina ein han mwara wane-wane na hagah nab... Warta ne mwara wane ein hagah nab nyulginyiga, bekebu me nyulgin me zuke nye ar ma shimga zumka kayi gada, shwaku firala hanfa, wartha na ein, warta na ein me dinyida, haginab kur sake gah me dinye da me dami nye. Na tuta wartha gah ne mwara wane-wane ein a yashoya wamu mu shude ma zwa shokula lamu ein kwamnyaka na a war ne war yerah de yanye de kah zaka shwa bibah? mu nyina mo ma shwa ma duna ein keh zakah zira yashuwamu jinke yira yamona eing kah zira yashuwamu jen ne zwabba bamuna eing kah zira ya shuwa a dosike kajina, yiba ba dura nyilwa waji we ka zeh ab tamdama nye bo kuta ba marah. Haga na ya shirne ein ma zidi meze kauha na hakwe na ha sar de yikin kur wo shwo niga, yamna ya en me ze yeda, me damiyah nyimnyimolah duga ji shwo gada ha hagin gamna'a jinagah ke sh bwab warke halaunda, ji nake shim na hagin gamna a jinagah sai halauwe nyimnyimola... A dir ji chichibo a yatil mo bwalya a yatilye yirahna, haloya wamna na ke shimna dike wartha a pirama ji a gwake hagin dike gadah na shimna hagin eini aji gamna niga ar beke natuta ein kwamnyaka su ein kwamnyaka nyulgin ga warthe ga lugu lugu nabu ma du shamu zwab, shamu duwanha ba de wurte nabu muma wun zuke warthe ga, umum duna zumka ka a shwawar yashuwa a wartha eing harna dune be ba thwah mun wartana dune ein bu ba shurna shiba, me shibda am gumnina eing mu zamu zirama a yashuya warta tamu nah. Ma wun halun me zuki nyina tage ba tuna wartade ar shamu gwakala aze wurtha, na ar yi be ma na ba ma gwali eing wa'a a dami wurte, nabu mu ma me zah warta da, shwakula am firah, me zamu tuwa na we an swandimgana ar warta tamna haga nab... Sakeh gah, nama kura na saki dah nam shimna mah patinama pahakk ka a kuruwa mira ah dunye beke ba a tubu ke bwab war keda hagin gamna a nyi gah, nyimnyimola nyinah hana gamna warka ka jina. Haga nyimnyimola ba nigi daka bin gamna warka ganadah toh muma gamna warka da nam shimna ma pahan paha ma patin pahakaka a kurmazuwa mira dunye. A tubika gamnaga nyimnyimola nyina da mir shishibona. Ar mu nyine mu nyimnyimolawe me dira warte shishibalya a warta ta shibah nuwe? Hagah mu nyimnyimola gade ba nigimga pahaka bim de warta ta shibiga. Bekebu einbe na tuta warta ne mwara wane-wane ein ma shwa ma wa sheinwa waye kwamnyaka, ma dunan shingiralaye, ma shimaga ma daha ma shima halauwe mazir warka kamuna ama ma shimagah halauwe warka kamu a tauranigah. Bekebu einbe na tuta warka han juwaka wane-wane. Ama kuma han tamatha wane-wane, beke, ma ku pahakaka a yambawa dunyi da ma nuwa tamka warta, shokula ham fragah, ma, na kuga pahakah gada, shokula ham frah, ma nuwagah tamka warkaga. Le ha damu nyo kobi yalaka nyina na we an sondimgana, we an sondimgana, we an tuwum bim dinyina shumaki gugutha na tee nane tamna na damu a warte de warta tamna nam shimna hagan azanciwa nyi ko kamda felenga.